Ñ'antony ñ'ilà ñy moserazé: -Hañaliova ny ñ'olo tanteraky ñy volovolo an-tarehin'eñy mba tsy hitiry. -Eo avao koa ñy fiarovany ñy vatane mba tsy haratsy, mba tsy hisy bàbà, mba hiala soa ñy volo añamin'eñy, rezay Ñ'antony ñ'ila ñazy.